<hesitation> په پخلنځي کې د پخلي وسایل لومړی یې لوښي دي چې په هغې کې دیګ پخیګي لکه هرکاره، دیګ بخار <hesitation> دیګ قاشوقې، کاردونه او همدارنګه کاسه. <hesitation> او همدارنګه ځينې لوښي دي چې بیا په هغې کې ډوډۍ خورو لکه قابونه، پنجې، او د هغې تر څنګ بیا دې چي لوښي دي لکه ګیلاسونه، پیالې او داسې نور.